וואס ע- א נאגל דרייער איז גענוצט- די נוצן פון עס איז ארויסצודרייען אדער אריינצודרייען נאגלעך. אסאך מאל ווען מ'וויל עפעס ש- עפעס צאמשטעלן און מ'דארף נוצן נאגלעך פאר עס דרייט מען אריין די נאגל אדער אויב מ'וויל עפעס אויפמאכן וואס איז צוגעמאכט מיט נאגלעך דרייט מען צוריק ארויס די נאגל מיט די נאגל דרייער.